La vita üman-a al e impurtantissima perché ëntarìa pa përmetti i omicidi o i suicidi, ma pütrop a sun coza ch'a capitu e cuindi dizuma che d'vita ai ën e mach üna e cuindi ëntà gusidla fin a la fin e al e tantu impurtanta